Ede waie markata meno menga markei keno sarkey markata meno. En sarkey darie malie erki la en godo ka wanda wanda soka joo a gangie keno wida en nabaie ya meny arbaire dango kanie ademri taka hussan fa behdelina, wida enga nafira dagkeno shungir kon deagid ta kon keno wida ter hedo tone shungir ka ekir eka wae erbaire ken komou. Oudour en many eltona